אלאחترام הו אלאסאס לאנהו כיבני א־ת׳קה ו אלעלאקת אלציהיה, ו מן ע׳יר אלאחترام אלחוב מאכיקונש צאדק, או מסתמר, ו אבלאכן אלחוב מהם כדאלכ לאנהו כידיף א־דפא ו אלארתבט אלעמיק בין א־נאס, ו ב־אלתאלי אלאחترام כיסמח בוג׳וד חוב חקיקי ו הו אפדל אסאס ל־איי עלאקה נאגחה.